നിഗേരിഅ ഇസ് അ ബേഔതിഫുല് പ്ലചേ ഇത് ഇസ് ഫമോഉസ് ഫോര്। ഇത്സ് <hesitation> സ്പിച്യ് ഓഇല്യ് അന്ദ് ചര്ബോഹ്യ്ദ്രതേ। രിഛ് ഫൂദ് ജോല്ലോഫ് രിചേ, പുഫ്ഫ്, സുയ ഏത്ച് അരേ വേര്യ്। ഫമോഉസ് ജോല്ലോഫ് രിചേ ഇസ് ഫമോഉസ് ഫോര് ഇത്സ് രിചേ ഇതേമ്സ്। ലികേ യമ്, പുഫ്ഫ്, ചസ്സവ, മേഅത്, സ്പിചേസ്, പല്മ് ഓഇല്। ഏത്ച് പുഫ്ഫ് ഇസ് ഫമോഉസ് ഫോര് ഇത്സ് ഗ്രില്ലേദ് മേഅത് ഥേരേ। അരേ വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ഫൂദ് ഇന് ഏഅഛ് ശോപ് ഭരി। കരദ അന്ദ് ഏദേദേ അരേ ഫമോഉസ് ഫോര് ഥേഇര് ഫൂദ്।